өлең болсын шығарма болсын тіпті менің подкасттарым болсын креативті процесс және оларды жазу процессі бәлкім менің ең бақытты сәттерім болар
креативті ойлау статусына өту үшін біраз уақыт кетеді
алайда ішіне кіріп кеткен соң мені алып шығу сондай қиын
себебі мен өзімнің кім екенімді ұмытамын мен уақыттың қашан және қалай өтіп кеткенін байқамай қаламын
бірақ мойындауым керек шабыттанғаннан кейін бәрі тамаша жүргенімен де оған дейінгі процесс адамды біраз қажытады
уақыт жоқ ал көп заттар кедергі келтіреді
тақырып жоқ бүгін тақырып тапсам да кейін ол мені қызықтырмайтын болып шығады
ұзақ уақыт мониторға қарап не жазарымды білмеген кездер де болды
сол үшін біраз күндердің бос өткені де болды
бүгін креативтілік шабытты табу туралы сөйлескім келеді
шабыт ол тек подкаст жазу үшін ғана керек деп ойламаймын
кез келген жобаны бастауда жаңа идеяларды табуда дамытуда креативтілік шабыт өте
бұл эпизодта ең алдымен өзіме көмектескен жайттармен ал одан кейін жақында өзім танысқан кітаптағы факттермен бөліскім келеді
ең бірінші шабыттың келуі жаңа идеялардың келуіне ең басты жауапты мүшеміз ол біздің миымыз
сондықтан миымызға көбірек жаттығу жасап оны шынықтыру қажет
миға арналған жаттығулардан бұрын ең алдымен бүкіл денемізге де әсер ететін және миымызға әсіресе көбірек әсер ететін ол әрине спорт дене жұмыстары мидың жұмысын жақсартады жылдамдатады
ал мидың өзін дамыту үшін жаңа заттар көбірек оқысақ болады
оқу арқылы жеке талшықтарымыз бір бірімен байланысады олардың икемділігі арта түседі
сонымен қатар медитация да мидың жұмысын жақсартады
біз үндемей ішіміздегі ойларды тыңдау арқылы депрессияны азайтамыз креативтілік артып миымыздың жұмысы жақсара түседі
нөмір екінші барлық мүмкіндіктерге ерік береміз
жақсы идеяны бірден табу өте қиын
мониторымыздың алдында немесе түк жазылмаған ақ парақты ұстап отыра бере аламыз
бірақ олай жалғастыруға болмайды
бір жерден бастау керек
ойымызға келген барлық ойларды идеяларды тізіп жаза берейік
идеяны жаман жақсы деп бөлмей тек сыртқа шығарайық
ақырындап мида қосылып өз жемісін бере бастайды
үшінші миымызға еркіндік береміз
кейде ең тамаша идеялар біз ойламаған жерден шығады
ми біз басқарып диктаторлық режиммен қысым көрсету арқылы ең жақсы нәтиже бере қоймайды
кейде өзіңізге біраз уақытқа демалыс беріңіз
арнайы тапсырма бермеңіз жалқау болыңыз миыңыз өзі сан саққа жүгіріп өз қалағанын істесін
ол үшін сыртқа шығыңыз жан жағыңызға мән беріңіз паркте серуендеңіз
мен әдетте жүгірген кезімде миыма үлкен еркіндік беремін
барлық әлемнен мені ұстап тұрған жағдайлардан тәуелсіз боламын
тек мен алда бір сағаттық жүгіру
жүгіріп жүргенде мен күнделікті мен болудан қаламын
басқа тәуелсіз кәдімгі талшыннан биігірек жоғарырақ бір тіршілік иесіне айналамын
сөйтіп миым өзімен өзі тәуелсіздікте өмір сүреді
нөмір төртінші жаңа адамдармен танысайық оларға сұрақ қоюға тырысыңыз
әлемнің сіз қарастырмаған бөліктері туралы ойланыңыз
адамдар ақпараттың идеялардың ең тамаша көзі
жаңа орта көбінесе ыңғайсыз біртүрлі сезіледі
алайда сол ыңғайсыздық комфорт зонамыздан тыс істер ғана бізді өсіреді
нөмір бесінші менің құпия қаруым мен үшін ең тамаша шабыт алып келетін эпизодтарымның қозғаушы күші ол музыка
классикалық инструменталдық музыка маған ерекше шабыт береді
миым өзі қанаттанып жаңа мүмкіндіктерді есіктерді ашады
подкасттарымның сөзі музыкамен бірге өздері келе бастайды ал маған тезірек барып қағазға түсіру ғана қалады
кейде идеям болса да бірақ қалай жеткізуді білмеген сәттерімде де инструменталдық музыка мені бір жолға салады
сондықтан бұл менің ең сүйікті және ең көп қолданатын әдісім
эпизодымыздың екінші бөлігінде жақында ғана мен оқыған тим хэнворд деген кісінің еңбегімен танысайық
ол кісі хаос және осы әлемде қалай креативті болуға болады деген кітаптың авторы
осы кітапқа байланысты тед та сөйлеген сөзі де бар мен сіздерге оған сілтемені веб сайтта қалдырып кетемін
тим хэнворд күтпеген оқиғалар мен жағдайлардан туындайтын шабыт туралы баяндайды
оларға мысалдар келтіреді
өмір деген хаос одан қорқатын ештеңе жоқ дейді ол кісі
барлық белгісіздікке ашық бол сөйле істе және ойлан
қазір біз сол кітаппен еңбегінде көрсетілген мысалдармен танысып өз өмірімізге креативтілікті қалай енгізуге болатыны туралы ойланып көрейік
нөмір бірінші кітап музыкант кейс джеральдтің кельндағы концерті туралы оқиғамен басталады
бұзылған дыбыстары қалыпқа келтірілмеген пианиноны көрген кейс джеральд басында пианиноны ауыстыруды талап етіп шығып кетеді
кейін концертке аз уақыт қалғандықтан ұйымдастырушы қыз пианиноны ауыстыра алмайды
әлгі қыз келіп жалынып жалбарынып әртісті концертті өткізуге көндіреді
ең соңында бұл концерт ең көп сатылған пианино альбомына айналады
сөйтіп музыкантшы хаостың ішінде тәуекелге бел буа отырып өзі қаламаған жерден табысқа жетті
нөмір екінші мартин лютер кингтің атақты менің арманым бар толғауы есіңізде бар болар
бір мың тоғыз жүз алпыс үшінші жылы мартин лютер кинг аса ерекше емес толғауымен не айтамын деп шығып кетіп бара жатқан болатын
сол кезде оның артынан әнші махалия джексон мартин оларға арман туралы айт деп айқайлап қалады
кейін осы бір сөйлемнің арқасында мартин лютер кингтің ауызынан шыққан әлемдегі ең атақты толғау дүниеге келеді
нөмір үшінші когнитивті психология бойынша кейбір қиындықтар біздің тиімділігімізді арттырып нәтижемізді жақсартуы мүмкін
психолог дэниэл опенхеймер мектеп мұғалімдерімен бірге арнайы тәжірибе жасаған
оқушыларға таратылатын материалдардың шрифттерін әртүрлі етіп таратқан
бір оқушыларға әдеттегідей таймс нью романмен берсе кейбір оқушыларға курсивпен комикстан сияқты күнделікті өмірде жиі қолданылмайтын шрифттерді қолдана отырып материалдарды құрастырған
жылдың соңында күрделірек шрифттермен жазылған материалды оқыған оқушылар көбірек табысқа жеткен
композитор брайан ино туралы мысал тіпті керемет
ол соңғы қырық жылда жазылған рок н ролл альбомдарының артында тұрған тамаша музыкант
дэвид боуидің қаһармандар ю екінің аштон бейби альбомында колдплэймен және де басқа да атақты өнер жұлдыздарымен бірге еңбек еткен
оның альбом жазудағы басты жұмысы хаос тудыру
креативті жұмыстарына адам басына келмейтін ыңғайсыз бір қалыпты емес процесстерді енгізу
оның креативті енгізудегі бас қолданатын әдісінің бірі облик стратегиясы деп аталатын карталардың жиынтығы
процесс барысында бір жерде тоқтап әрі қарай не істеу керек екенін білмегенде брайан картаның бірін алып сол істі процесске қосады
мысалы инструменттерді ауыстыр кенеттен ешкім күтпеген іс істе музыкаға оны қос деген сияқты жазуы бар карталарды кездейсоқ тартып қалады да міндетті түрде соны процесске қосады
әрине бұл карталарды музыканттар ұнатпаған
алайда біз жақсы көрмейтін істер бізге көмектеспейді деген сөз емес
осы кітаппен танысқаннан кейін мен өзімнің креативті процессіме екі істі енгізуді жөн көрдім
біріншісі ол адам көп жүретін шулы ортаға барып сол жерде максималды түрде назарымды бір іске шоғарландырып әрі қарай идеямды дамыту
мәселен подкастқа тақырып ізде немесе подкастымды жазу барысында оны қолданып көрсем болады
себебі ол маған біраз күрделі процесс сыйлайды
екіншіден көп адамдар түрлі оқиғалар болып жатқандықтан жаңа идеяларға тап болу мүмкіндігім жоғары шығар деп ойладым
екіншісі ол облик стратегиясы
ол бойынша мен әртүрлі істер қимылдар ы жазылған кездейсоқ карталардың жиынтығын даярлап
тоқтап қалған сәттерімде не істерімді білмеген сәттерімде алдымда ақ қағаз жатқан кезде біреуін тартып қалып әрі қарай соны процесске қосқым келеді
меніңше кез келген процессті өзімізге енгізіп байқап көру арқылы ғана біз оның шынымен де қандай табысты немесе тиімді екендігін білеміз
және кездейсоқ оқиғалар біз күтпеген жайлар кенеттен болатын оқиғаларға әрқашан ашық болу керек екендігіміз де ұмытпайық
сөз соңында тілерім креативті ойларыңыз көп болсын шабыттарыңыз әрқашан мол болсын шабыттарыңыз күннен күнге молая берсін